Duji rebe gema gion andirao be duru ko jamma. Kwadi idura tre jamma bo, bena hangi challi. Challi nun nanu tokkadi, soppa di, soppa ho gide maji.